Raha salady fotsiny no atao sakafo antoandro an, dia mety vetivety dia ho noana. Ka raha izany dia aleoko ihany mofo salady, ilay antsoin'ny maro hoe sandwich. Fa <hesitation> iny mba misimisy fangaro sy mahavoky kibo. Ny kibo voky mantsy no maharaka ny namany ka sao tsy hahavita asa eo raha noana. Na izany aza, <hesitation> raha msy fahafahana dia aleoko izaho sy ny ao an-trano ihany no manomana an'ilay mofo salady